ʻO ka papana ka mea nui o ka ʻāhui mele Latino. Ka papana o ka hoʻokani pahu. Ka papana o ke kīkā. Ka papana o ka pila uwō. <light gasp> He mea nui ka papana. A he mea nui o pili o ia ʻano mele i kekahi kaila hulahula kikoʻī. He kaila hulahula wikiwiki, a he hulahula ʻoniʻoni nui i ke kino.